لو سألتني سؤال زي هذا أكيد بختار عالم خالي من الجريمة راح تجولي ليش، راح أجولك لأن الكوارث الطبيعية ممكن نحمي نفسنا منها سهلة، لكن الجريمة تخلي الواحد ما يحس بالأمان والأمان هو أهم شي، لو ما في جريمة الناس بتعيش مرتاحة وواثقين من بعظهم البعظ.